Gani nthiélinŋé ké do wathia sélinŋé ké inta bana sélinŋé kébé ogara marasasa a tiyé mi khoto, a moyiyé mi khoto kha ami linŋo. Gani nthiélinŋé ké atiyé nkhotkhotégnani mé a linŋé gnani. Anganagni sorono; gani nkhalé ké ani dji gna ro néy ana wara ana khate siri angana khata maga moyi, alay gnagnana kénkénŋa aray yiguéné, kha angama khata anda gnagna koundou sérin nti yigana, gani nkhalé ké kha éhh wathia khalé ké kha angana gna kha sorono yimé pourana ndiowo alay akha khatana kha khatandé ké wouthié namakha dala bourou kho fana ké khalé mokho, angana khata folamané, angari yokou misso léy anda dougouta ana yankhandi ana gnagna ana doumboundi ado bané ké intabana soré mokho inta bana linŋoyé. Wathia khalé kémi linŋo aya dinkani kit gani nkhalé ké khoumanté gnani mé dakhamé naya dinanti wathia khalé ké inta bana soré mokho.